لو كنت عميل سري لمهمة للتسلل لمنظمة الإجرامية، أول شي بعمله إني أجمع معلومات عن المنظمة وافرادها, بعدين أغير مظهري واتبع أسلوبهم حتى أكسب ثقتهم, وابدأ أشاركهم أنشطتهم لأكشف خططهم, أي نشاطات غير قانونية, ولازم أكون حذر وأحافظ على هويتي عشان ما ينكشف أمري بيناتهم.